<hesitation> Fomba ampiasan'ny voay vavany maventy be igny a: <hesitation> amin'igny a <hesitation> ihinanany angalangalany hanina hohanina a, de rehefa sokafany maventy be igny agnanaovany fandrika; de raha vao sendra misy vorogna mandalo akeo na misy laoka misaotisaoty, tonga de akapoka ananjy malaky be igny de le ambony a mitehina amy le ambany, de misokatra maventy be si vavany amy fotoana ake amy fotoana igny.